<noise> <hesitation> apa nilai dari kehidupan manusia yang sa secara pribadi sa <noise> pokoknya sa pake dalam sa pu hidup tuh <noise> <hesitation> yang pertama <noise> di dalam sa pu keluarga itu kita <noise> nilai nilai dalam sa pu keluarga tuh lebih merujuk ke nilai nilai agama jadi sa pu mama dan bapa tuh dong kalo nasehat kitong dan segala macam tuh pasti dong ambil dari alkitab begitu <noise> contoh sederhana tuh sa mama biasa bilang kalo anak nakal di alkitab bilang tuh ambil kayu baru pukul dia sap mama bilang begitu tapi sa mama artikan tuh kalo anak nakal itu harus ditegur begitu jadi tidak boleh di kas tinggal karna nanti de punya kebiasan tuh macam tra bisa dirubah begitu itu akan ulang ulang trus, trus yang sa mama slalu ingatkan tuh tentang kasih nah kenapa kasih karna sa mama bilang kitong hidup di dunia nih kitong butuh orang lain begitu, ko butuh orang lain tapi ko tidak mengasihi dia tuh nanti ko akan susah ko akan stengah mati trus kalo ko mo mengasihi orang ko jangan kasih biar ah sudah jangan sa mengasihi dia duluan kastinggal nanti de mengasihi sa dulu sa liat dia dulu pokoknya de baik ke sa baru sa baik ke dia baru sa mama bilang begini itupun orang orang jahat juga orang orang yang biasa bunuh bunuh orang juga dong bisa bikin hal hal kaya begitu dong bisa baik ke ko dong bisa ini jadi apa yang membedakan ko dengan dorang Jadi ko kalo mo lakukan kasih ko mo menerapkan mengasihi orang itu jangan ko liat de pu orang dulu pokoknya ko pu kasih tuh tidak boleh macam oh ini karna sa pu keluarga sa pu adik jadi sa harus mengasihi de lebih dari pada mungkin sa pu sepupu kah tra boleh sa mama bilang begitu jadi harus lebih <hesitation> mengasihi orang tuh tanpa ada, ada status sosial tanpa ada apa yah macam oh de bikin senang sa jadi sudah sa mengasihi de begitu <noise> kitong sa mama bilang tra boleh kaya begitu jadi itu nilai nilai yang sampe hari ini sa masih pake dalam sa pu hidup terutama tentang kasih jadi walaupun orang itu de tra balas sa pu kebaikan atau apapun sa tra peduli sa tetap akan bantu biarpun kemarin de baru bicara saya juga sa tra peduli sa tetap akan bantu kenapa sa bantu karna menurut sa tu sebenarnya sa lakukan itu bukan untuk orang itu <hesitation> tapi sa memang tidak rasa nyaman saja kalo macam sa tidak bantu orang tuh sa rasa macam itu berlawanan dengan sa pu diri sendiri jadi sebenarnya <hesitation> hari hari ini sa ubah sa punya cara berfikir itu kalo sa bantu orang tuh bukan karna orang itu tapi sa bantu orang tu karna itu memang sa pu diri sa suka bantu orang itu memang sa pu diri untuk yang sa suka mengasihi orang begitu terus <hesitation> nilai nilai kehidupan lain yang sa sendiri terapkan dalam sa pu hidup adalah disiplin jadi apalagi sa merantau datang keluar sini Sa dari SMA sa datang merantau keluar kastinggal sa pu orang tua itu disiplin yang jadi patokan dalam sa pu hidup begitu bukan patokan <hesitation> macam jadi pengarah lalu lintas begitu ini lampu merah ko tra boleh laju ini lampu hijau oh oke gas sudah trapapa nah itu disiplin <hesitation> dan nilai nilai yang sa dapat disiplin contohnya misalnya <hesitation> sa orangnya suka kadang suka santai santai deng teman teman nah disitu sa harus punya disiplin juga oh sa datang kesini tuh sa datang untuk kuliah sa datang untuk skolah sa pu tugas tugas ada jadi sa harus prioritaskan mana nah disitu itu sudah termasuk salah satu disiplin dalam kitong pu hidup kitong kaya yang harusnya kitong senang senang atau kitong menikmati secangkir kopi deng teman teman begitu tapi ada yang lebih penting dari itu <noise> oh jadi sa harus mendisiplinkan sa pu diri trus sa ini punya kebiasaan <hesitation> suka tidur tuh lebih, lebih dari de pu jam bangun begitu nah jadi sa mendisiplinkan sa pu diri memang awalnya itu susah tapi sa terapkan ke sapu diri sendiri sa harus bangun pagi kenapa dari segi kesehatan juga kitong pu jantung ini pagi pagi de su harus pompa darah bagaimana de bisa pompa darah kalo misalnya kitong masih tidur berartikan trada trada trada barang yang pancing dia toh nah kitong bergerak kitong jalan tuh yang pancing kitong pu Jantung untuk de pompa darah ke semua badan jadi itu yang kaya dari segi kesehatan sa disiplin sap diri sendiri trus macam pengerjaan tugas tugas kadang tuh sap kebiasaan dimana kaya ah sudah nanti sudah nanti sudah su dekat dekat jam baru nanti kitong kerja tugas pokonya dong bilang apakah ha min ha min satu kah ha min berapa jam begitu nah itu sa punya kebiasaan itu tuh bikin sap nilai tra baik khusunya di kuliah nah kalo kitong kuliah kan berarti kitong su kasih keluar uang nah kalo tong tra dapa nilai baik itu kan sama saja kitong buang buang uang begitu walaupun dapat beasiswa tapi itu sama saja kitong akan memepertanggung jawabkan itu jadi sa disiplin sa punya diri itu sa mo secape apapun sa punya keinginan untuk kaya oh iyo sudah sa nonton saja atau sa sa punya apa movie time begitu itu skarang sa lebih ke tidak boleh sa tidak boleh ikut sa punya keinginan kaya <hesitation> sa harus memprioritaskan begitu sa punya tugas tugas yang sa belum kerja apalagi disaat ini sa tergabung dalam organisasi kampus itu berarti kitong punya tanggung jawab sa punya tanggung jawab jadi <hesitation> bagaimana Sa punya tanggung jawab itu sa bisa laksanakan begitu sa tidak mau orang dong liat sa macam ih anak ini nih <hesitation> ada tanggung jawab tapi de tra bikin de pu tanggung jawab dengan baik trus apalagi kitong orang papua kita datang merantau disini toh sa tidak mau karna mungkin karna sa yang lakukan itu jadinya dong cap semua orang papua ini tidak bertanggung jawab tidak berkomitmen begitu sa tra mau itu sa mau jadi <hesitation> hal yang baik sesuatu yang baik oh kalo dong bilang <hesitation> tentang orang papua sa pu teman mungkin de bilang ah sa pernah punya teman de nama paskah de ini <hesitation> rajin de mengerjakan tugas dengan baik bertanggung jawab seperti itu.